A jaɓɓii, ko miɗo faalaama on ko nder jam. Gaari ngol ngoni ko moƴƴere fota, nde njippude ko ka laawol ndimaagu e no ɗum njogortii, heɓata ka heewi faa njabbii. Gaari ngol waɗi ceede ngal heɓataa goɗɗum, sabu o waɗi nder hakkunde semmbugol ndee ka njaatigi e duuɗal.